ta'lim va ongli yondashuvlar, ijtimoiy emotsional o'quv dasturlari, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik va <hesitation> muhitni qo'llab quvvatlash orqali <hesitation> zo'ravonliklarni kamaytirish mumkin.